کلا وچ سچائی لبھنا اک گہرا ویچار ہے، جیہڑا کلا من نوں جنجھوڑدا اوہ پہلو ہے۔ اس وچ صرف پرشناتمک ہی نہیں، سگوں اندرونی جذبات دا پرکاش بھی ہے۔ صدیاں توں کلا نوں سمجھدے آ رہے ہاں، کلا وچ سچائی لبھنا اصل وچ سنجیدہ گل ہے۔ جا نہیں، اک گہرا اتے کنجلدار مسئلہ ہے۔ کیونکہ کلا دی سچائی دی ویاکھیا ہر وِکتی لئی وکھری ہو سکدی ہے۔ کلا دی پرگٹتا اتے سچائی، کلا دی پرکرتی دے مطابق ہوندی ہے، پر اوہ سبجیکٹیو ہے۔ کلا رچنہار دے من دی گہرائی وچ پرگٹ ہوندی ہے۔ چاہے ایہ چترکلا ہووے یا ناٹک، ہر وچ کلاکار دی سچائی مضبوط ہوندی ہے۔ پر ایہ سچائی ورتمان <hesitation> ورتمان لئی ہی ہوندی ہے۔ سچائی دا سبجیکٹیو پہلو، سچائی نوں درستگی کنٹیکسٹ تے نربھر کردی ہے۔